لو جفت نفسي إسبوع قدام، بروح أركض أجوف شناط الجهال، وش سوو في المدرسة حلو الواجبات ولا لا؟ عطوهم امتحانات ولا لا؟ هذا اللي بسويه أول شي وثاني شي بتواصل مع أهلي وأسأل عنهم وعن صحتهم وبجوف أخبار الدنيا شصار عليها من جديد ووش صار في الدنيا وخصوصا العالم الإسلامي.